Bâa bógi mandina bâa wo, gi ma gíni gmaalu ma bângi yaaŧi mo. Basgo bâa ma bâga a ffil fii toom, wee tínga bângeeti yaaŧi gmaalu glébe. Bâa bége gi ma gini gmaalu glébin bâa ma, wee gí bajúre, mmaalu bolla gaaj binyaa bi bajúre. Bolla gaaj binyaa bi bseefa, bolla gaaji ma binyaa bi bsamba, bégi mmaalu bsamba fatin bi ma usamba; Bseefa be, begí btiife, bsamba be beyori soonja, bajúre fana we yoof soonji bsamba. Nga amadajalo, gemba gmaa gí gmaalum bâa ma, basgo bângi gandi mo toom. Ngi gŧambi bâa ma fana gee gí gŧambe gii wéde, wee tínga bâgee ttu ruŋ yaaŧi gmaali lébe. Bari a gidaangin Haala ma bângi yaaŧi mo gmaalu ma. Gi ma bânyaaŧi bamba, hinooni ungi giti mo wi ma Haala ma jangana wita, basgo bâa ffili fsole. Wee tínga bângiti jeji ma luusi gyaaŧ. Bân ngi gandi mo sosoli wembe.